<hesitation> Ibiikiro ery'esente aho omuntu yooza okubiika esente ze ninga okuzayo okwihayo esente ez'okukuyambaho ez'okuba zirakuyambaho waamara okazayo okabashashura ninga omuntu ahi yooza akakora akabonayo omurimo <hesitation> kandi abantu abo nibaguzayo esente, ozayo oyeguzayoo esente oshashura bwanyima.